Ada wor new zealand kun inama manya jalatii inamakun wo manyiti lila bines chachareko duftun manyiti hamtua mal sun woga inama duen gete malsun woga sun ak ishin dugomfete woga sun inamat kasa duyaa wor sun amo mal sune irmutet manyiti homech duftun inama dansuma sagale birit dirbu jiraa akas dugomsetii.